Tarihi lesdi mai kanjum on vurtugo lesdi mai daga jungo hallube ha dubi ujune e temerre jue-didi e chappan e jue-go e jue-tati. lesdi mai warti lesdi mardum de'itaare wala fitinaji Sam.